Oire aue ia va siposipo pavoi kokotu iri ia auero rutu pura paivera, aue ra rutu okare vu kokotu kare oira kare vosia apeisi ra kekeivere uva era iraia evara oupai vere oara vu vore osia vara pura paiveira era kokotiu iria vearopieva rutu eiru iria oupaveira auroriare aio purara. Vosia aiopapeira vara gurupapeira vosia eake kekorivere kepavi ra era osia vearovira era tokirivere kokotato uvutavuia ata era visirova atupavoepao era kokotutu vosia vearovira rutu rera tovorivere ra tarai pierivere osia garevira tourevere asi ita era visiroua utu parovere vi kaka sipiepaoro ra eva ra o kokotu ira auero rutu ia toueveira oira oo eake vavata opesipierivoi ue oraravia rutu kepa karu roia toureveira raourivere ra kokoto ata vearo pietoa era kokotuto vearo vira ra vutavutarivere vosa rera aiorivere era kokotato. Auero rutu ia toupareveira vosia ra tolari vere asi era vearo vira vi tokiparevora vosi viaro rira taevuaia vitavi parevora oisi osia vokiei era kokotuto, auero rutu ia ra oiso ra rera ueri ra takourivo rao siare aiorivoi ira iva era kokotuto sare aiorivo ra vearopievira ratokipari ata vearotoa era kokotuto era vearopie visive ora siovo paroveira, vearo vira rutu auero rutu uiripare vire era kokotato vosia ra aiopa peira oaia eakeravi rutu vara osia ekere roira vearo pie a rutu osia uvuipa ra vautepape aueroviia ora oupa veira vore pupipara ra uvui parai kokoreara ouivere, siraopa tavakiare ra ouivere, eisi eva rutu ouivere ra vara tovotovoive auera purai vere eraiava kokotuto uva eisi oisivio.